Oyi wura Eciopi tun be to'obɛ tawɛ a o cansan Ali silansi na. Ba yɛrɛ wurana ,loa nunɛh lo woba masakɛra ŋiannh veni .Masakɛ nɛ ɲiuɔn woo miyii afiriki, lo wo ba ŋiann veni, Ayilisilasi ro wo Bɛɛ dɛ.